<hesitation> kubéé sɔkɔwá mɔɔ béé dáá yɛna kubé? Kubé, dɩí fasí kɛ, dɩí fasí á kɛ- dɩí sála kɛ dɩí gnɔ ka límɔ. Bʋrʋ sáa karɩmɛ, dɩí ka límɔɔ sɔkɔwá mɔɔ, ñŋ ka lɩmɔ vʋʋ, dɩí mɔsɩ ka dʋ, díí gɛ ɖoɖofáa liílená ka dʋ bʋmɛ dɩí ŋɔ bʋʋ wásɩ fɛdʋ paalíi, ɛ fíbaá dɩí yá mɩnɛɛ dzɛ, ŋná bʋʋ wásɩ fɛdʋ fíba. Too <hesitation> ñŋsɩ dɩ lí bʋlɔ, kubé ká dí sáláa kɛ mɩnɛ ka tɛlɩ, dɩí mɔsí, dɩí tɔkɔ ka ka kubé, ka náñtɔ dɩí tɔkɔ ka náñtɔ, too bʋrʋ dɩí mɔsɩ ka náñtɔ ka ka sáráa, dí sáráa, díí gnaŋsɩ ka lísí bʋ bʋ límɔ, dí lísíyá bʋ límɔ, díí yɛna kɔŋkɔda na sikiri, too bʋná wárɩ, kubé dɩí gnañ kubé, baá gnañ kubé ka yú kubé biina. Too ŋsɩ dɩ fɔlɔɔ sɔkɔwá mɔɔ, bʋtɛɛ kubé lɔlɔɔ dɩ wɛná boé! Dɩ wɛná moti, dɩ wɛná asáŋ, dɩ wɛná máñgo, dɩ wɛná abɩlɩbá. Ɩnáa? Tínɩŋɛ tʋnáníŋɛ mɔɔ dɩ wɛná tʋná dá fɔlɔɔ, <hesitation> dɩ wɛná, dɩ wɛná tʋnáníŋɛ dɩ fɔlɔɔ, too <hesitation> dɩ wɛná payaro ka wɛná gningírí tʋnáníŋɛ. Ñŋsɩ ŋ talá ŋsɩ dá fɔlɔɔ mɔɔ ŋñ ná ŋsɩ tínɩŋɛ tʋná níŋɛ, bʋká bʋtɛɛ na biina ŋarɩí ŋñ yála ka lɛná boéé, tíwɔ bia faala bʋrʋ ñŋ bisíi bá fɛnɩ faala, ñ gnesi bʋ tala ní. <hesitation> ŋsɩ tínɩŋɛ tʋ dɩ búti kaná máñgo bɛmáa, kakaá baa yáa sɩ gireefée, dɩ wɛná káná ró, dɩ wɛná káná ró, <hesitation> bʋ yelé ditonɩŋɛ tɔɔ, tínɩŋɛ tɔɔ dáá wáanaá dzɛ, bʋká bɔɔ dí dzɩñŋá sɩ dɩí yála ka yɛná kubé, bʋnáá ma tʋñ fɛŋɛ gbɛtɛrɛ róó dzɛ, kubé, batáa tɔkɔ kubé faala bɔɔ, baá yɛna kɛ bɔɔ baa gɛ yá ɩɩɩŋ ka límɔ bɔɔ dí sáláa ró, dɩí mɔsí bʋná ró ka- ka yɛná baá yɛna gnimo.